الطيران <hesitation> أختار- نختار إني نطير على إني نختفي، لأن الطيران <hesitation> ممتع وأوفر للوجت، وفي حرية يعني حرية تحرك، تتحركي كيف ما تبي، ما فيش معيقات، إنتي جاعدة تطيري، فالطيران حلو.